Dazmolni to'g'ri haroratga qo'ying. Shimingizni tekis qilib yoying, choklar ustida dazmollang. Xususiy joylar, masalan, yoqalar va tizzalarni yaxshilab dazmollashga e'tibor bering.